Yo prefieru de tenel casa propia, enque la escoja pos essu ya caúna. Porque pahi que la casa propia es cosa güena peru total no ain gastus, estu es un gastaeru de perras peru comu que me sientu más segura. Peru, craru, tengu amigas que vivin arrendás i m'izin que assina se quitan d'enreus i de pagamientus a ca vés qu'anguna cosa s'eschanga assinque ya está. Ya t'ei dau el mi parecel.